Nany Allemagne ndraika ko gnanazy zany kolotsain-dreo ko zany hafahafa andreo ko zany lah iha zany roborabora amindreode efa vonoindreo tapaindreo gny llohanao sady magnavakavak'olo>hesitation >mbolokoditry lafa iha zany tsy abo amindreo de efa tsy tiandreo na fotsy zaigny ny Allemagne